Kara bllin ni kara igueka kablia lo nega nioka bxilebga ka diikaꞌ runnes lob wun llelo la di ki wia kan nu du tun do xṉaꞌka llellelo nega frutchegowo wrzaka lo neka wrzezeka te zaka bladiki bdakallki paula llelli tu chaw top ka det kara lletit pa wlagakadi till lo neda bicheka rula la ka blanka la llaga lo xill legatopsa la kadi la kabdorcha kamisa ka be loi purto ru- ruaka bic̱heka bne brza kab loi dii lor irseka kapsa kap kadika kadika na du tiempo